اه لو شاركت في مسابقة طبق اه حنقدم طبق ليبي اللي هو طبق البنزين، اللي هو عبارة عن اه عجينة مكونة من دقيق الشعير واه حاسة اه بلحم الخروف وهو بالمناسبة طبق اه لذيذ جدا انا متأكدة ان حاج بلجنة الحكم واحتمال كبير اننا نفوز.